Sri Lankanaaɓe ina mawnina ñalɗi Poya e kewuuji Buddhist en, e miijooji, e ñaamduuji gaadanteeji ko wayi no kiribath (maaro kosam) e pani walalu (kaaƴe nebam).